खुश्क त्वचा की देखभाल करण का खातिर हमके सबसी पहली अपडे त्वचा के ज्यादा धूप और ज्यादा ठंड सी बचाए के रखूं चे दु। हमके ज्यादा धूप म जान सी पहली सनस्क्रीन लगाई चैंदी और हमके ठंडा म जान सी पहली ग्लव्स और मुख आपडू ढकयूं छेदूं जैसी हमारी त्वचा ठंड सी खुश्क न हो, और सर्दियों माजी अपड़ा चेहरा पर ग्लीसरीन और ग़ुलाब जल कु मिश्रण लगयू चैंदु जैसी हमारी त्वचा अच्छी रेनदी।